Tamin'ny tao enina ambin'ny dimapolo sy sivanjato sy arivo da i Scandaire Mirsa ro volohany filoampireny ta pankistant tao fe i koa moa zay nahongany lehibe mialamila toy Mahomedy Iabcanne la nihonga teo i.